בַּאש נְצִילִי נְהַאר מְזְיָּאן כַּנְבְדֵל חְוַאיְגִי כַּנְשְרַב אַטַאי בַּנְנַעַא וּמַא זַהַר קֵירְתַاح הַבַּל מִנְבְעְד כַּנְגְלֵס מַעַ הַעַא'ילַה כַּנְהַדְרוּ שְוַיָּה וְכַנְדַחְקוּ קְבַּל מַא נִנְעַס כַּנְצַלִי כַּנְקוּל בָּארַק אֱלָּה כַּנְסַמְע שִי נַעְמַה קְדִימָה וְכַנְנְעַס פִי הֻדוּء בַּאש נְפִיק נַאְשֵט גַדָא.